الحكومات لازم توازن بين النمو الاجتصادي والحفاظ على البيئة، النهو- النمو مهم لرفع مستوى المعيشة، بس إذا أهملنا البيئة راح نواجه مشاكل أكبر مثل التلوث وتغير المناخ، لازم نستخدم تجنيات م- مستذامة و نستثمر الطاجة المتجددة عشان نضمن مستقبل أفضل للأجيال الجادمة.